Ke karà atô kolontsain̈y ndrô beka Aindonezia ndreky zen̈y. Irô zen̈y malaza koa rô resaka filaminan̈a taôn̈o vôvô, fety maresaka zen̈y zio amin-drô an̈y karà zen̈y.